عشان تطوي الملابس بشكل صحيح ول شيء حط القطعة على سطح مستوي بعدين خذ الجانب الأيمن واطويه نحو المنتصف وسوي نفس الشي مع الجانب اليسار بعدين إطويها من الأسفل لفوق إذا كانت التيشيرت بقدر تطوي الأكمام داخل كده تضمن إنها تكون مرتبة وما تتجعد